A ie ël bagnèt vert, ël bagnèt rus, a ie la maioneze, a ie la a ie la ël ketchup, a ie la sausa cula cun ël tun, a ie ël pesto, a ie la la bo, a i na sarà a i na sarà d'aute, ma mi i mangiu nen